Jon xani inina xa'á h <hesitation> nrida kitino daku la iná té. indakanxhi inxhi dekuxamueno ñaxhi nuno un nguexho inxhi ná, e <hesitation> na xa hora na kinti ku oté dii da, daxhinitanxhi inxhi iin iinxhixi inkaché te un on nada, duantí, duanti ndá dakidanti nduaté kuin tité kuanti inti unxa'a xun xun xá'a, akuxadatonti iin tí ihó, ihó comunicación xhinti nakinti inti kutú, ni katu katunití é kodantá'a ndanda dakoté ité ta kuii kontinuá tité kuan tintí.